Oravaq otsvaq umbõlõ pall'o pähkmit hindäle. Ja sis ütel hetkel nä kaibvaq naaq kohegilõ maa sisse. Ja kuigi nä luutvaq naid peräh süvväq, unõhus tuu näil õkva ärq, kohe nä nuuq kaibsõq.